ʻAʻole piliwi wau i kēlā manaʻo. I loko o ka paipala puke o Iemaia ʻiwakāluakūmāiwa, ua haʻi ʻia ua hoʻohana ke Akua Manaloa iaʻu ʻO wau ko ke Akua kuleana. ʻO koʻu hopena i loko o nā lima o ka Mākua o ka lani. Amene!